أفضل أن تكون لدي القدرة على التحكم في الماء. لأن الماء عنصر حيوي ومهم للحياة، والتحكم فيه بيساعدني على توفير المياه في المناطق الجافة، وإطفاء الحرائق، وحتى تنظيف البيئة. التحكم في الماء بيساهم في تحسين جودة الحياة وحماية الطبيعة.